Instrumente muzikore t’ndryshme jon gitarja, violina, fylli, piano, trumpeta, saksofoni, cellofoni, klarinet, mandolina, oboja, brini fryrës, daullet, bateritë, harmonika, tamborina.